Laha zaho aloha ro mahita pôketra latsake na trobo: -Mamonjy aho ,radiô ,na ñy fampandreñesa reñe <shushes> ,mpanao <shushes> talily reñe ,ataoko filazà añe ,toy rolahy hoaho misy pôketra latsake ,nitrobo tsy haiko ñy tompony ka ataovonareo filazàna ato hangalany ñy tompony <shushes> azy.